Kafe tegna tiako <hesitation> mangala haindon-doha izy, rehefa manaindohaindo igny ny lohananao de efa piniatako longany nenahy kafe, de nenahy koa io sy mifidy hoe mandraigna sa atoandro sa hariva fa de rehefa misy kafe foagna akeo de zegny de efa hogniko foana nenahy.